பலமான உறவுகள், அர்த்தமுள்ள வேலை, தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் பிற நலன்களைப் பின்தொடர்வது போன்ற பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து உங்கள் ஆரம்ப அபிலாஷைகள் மாறினாலும் அல்லது அடைய முடியாததாக இருந்தாலும் கூட. சூழ்நிலைகள் மாறுகின்றன, மேலும் நீங்கள் ஒருமுறை கனவாகக் கருதியது பிற்காலத்தில் வாழ்க்கையில் முக்கியமானதாக இருக்காது. உங்கள் சமூகத்திற்குப் பங்களிப்பது, உறவுகளை வளர்ப்பது மற்றும் தனிப்பட்ட பொழுதுபோக்குகள் குறிப்பிடத்தக்க திருப்தியைத் தரும்.